لو الشغلة بيدي؟ اتمنى انو اوقف الزمن هسه ، بهاي اللحظة، احسن مما ارجع لي وغا - لان اغيد اعيش اللحظة اغيد اعيش اللحظة، ما افكر غدا اش غاح يصيغ او بالمستقبل اش غاح يصيغ ، ولا اتحسر عالماضي - اغيد اضوق طعم الحياة